Üldiselt mullõ iks miildüs <hesitation> poodih kävvüq. Hää om, ku õkva näet, mis sa ostat ja saat samal aol ka kohalikku puuti toetaq. Et ei nakkaq kostki välämaalt telmä asjo vai midägi säänest.